﻿Abantu bashemereire kuba baraheebwa obugabe kutura mumahanga agandi ahabwokuba noshanga amahanga agamwe gatarimu ebi abantu bari kwetaaga, amahanga amingi namooro, amahanga amahanga agandi tigarimu emirimo, abantu bashemereire kuba baraheebwa obugabe bwokutambura bakagyenda omumahanga agandi bakaza kurondamu emirimo, kandi ekindi obumwe noshanga abantu <hesitation> bakwenda kushweera omugandi mahanga <hesitation> kugira ngu babaoneyo ezindi rangi, so abantu yaaba batahiirwe batahiirwe obugabe bwokuza mugandi mahanga tiheine nkoku bakakikora, <hesitation> ekindi amahanga mingi geine ebintu bitakuhsushana nka emere, <hesitation> ebimera hamwe nenkuuto, so abantu baine kuba baraza mugandi mahanga bakaza kurondamu ebintu nkebye nkebyokurya ebi bataine hamwe <hesitation> na nobuheereza burungi obu bataine owaabo nkamarwaariro hamwe n'enkuuto.